Raha hoe rakotra ranomasigna zany aby sy tany, <hesitation> kara hoe hafahafa be hoe hizaka hoe mbola misy olona velogna anatiny fa ny azo atao ngambany hoe mitengitengina zegny raha hitany akeny de ia angamba ny ahavoavonjy ananjy fa raha hoe hoe tegna hoe anao sy no handeha hiala agnatin'ny ragno efa-nefany ny ragno ah efa hiboka efa mihiboka ny ragno nefa i tany de tsisy hoe akaiza hivoahanao.